ഉക പത്ര ലോ നുനേ വേസി വേദി ഛയ ലി, അന്ധുല് ലോ ജീലകര, ഉല്ലിപയ വേസി ഫ്ര്യ് ഛയ ലി। കദ് ഛേശ്ന കുര കയ ലി വേസി, രേന്ദ മൂദി നിമിശ ലി വേഗിന് ഛയ ലി। ദേനി കി, ഉപു, മിര്യലു, പോദി, പസുപു, മരിഓ കര വേസി ബഗ കലപ ലി। മൂദു കപ്പു ലോ നിരുപോ സി, ഛന്ന മന്തമിദ, പധി നുന്ദി പധി നു നിമിശ ലി മരിഗിന് ഛയ ലി। സൂപ് മരുതുന് നപ്പുദു പോരപയി വഛേ ആഗദ് ഥിയ ലി। ഫ്ലവോര് ബഗ രവദന് കി കുര കലു, മേഥ ബദിന് ന തര്വത, സ്തവവ് ഛേശി, കോഥിമിര ജോദിന് ഛലേ ലി। വേദി വേദി സൂപ് നു പ്ലതേ ലോ തിസ്കോ നി സരുഛയിന് ലി।